मेते कुत्ता पालन जादा पसंद होलू, क्योंकि कुत्ता वफ़ादार होंडु और अच्छा गेल्या बन दा। कुत्ता खेल माजी भी शामिल होडन और परिवार कू हिसा बानी ते रन डान। यूंकी गेल चलन माजी हो याफिर खेलन माजी हो मजा ही अलग आउंदु छा। हालांकी बिराली भी प्यारी होंदी पर कुत्तों की फुर्ती और स्नेह कू कुई मुकाबला नी छा। कुत्ता घर की रखवाली भी करदन। यनलेकि मेते कुत्ता जादा पसंद छा.